ngë ke qenë një mik i mirë për mua... ka pasur momente kur kam pasur nevojë për ty, por dukej sikur ngë ishe kurrë i disponueshëm. Kjo më ka lënduar, dhe ndiej se miçësia jonë ka vuajtur për këtë.